fromazi oyiro oma dɛmu fromazi yi male aba sɛrobiya mube beso we le wo in ɓɛ vuru homu jenu mu jenu a viyo jenu mibin <hesitation> ɲumu'un wo ɲan jenu mibin naa ho ɲan jenu mibin tomu beraso-sii mu we a le o vɛ ji amu <hesitation> gu mu gu ɓɛ bwa ɲan ma biyo mu fɛ- mu fɛ'o ɲan ɓɛ bwa ho textire amu ɲan ɓɛ ɓwa